<hesitation> Rameva ny tegna marigny rameva ny n- biby madiny tsy migiàka de izy zany izy kôa am'tany misy izy zany a- f- metimety hoe ta- atao hoe biby fady rano izy fa fa izy fao tsisy biby hifady rano zany tsy maintsy mila rano raha jiaby de igny zany agny zany <hesitation> mankôry ny mivôlagna zany toetrandro favorable aminazy zany.